Oyeyi olọhi, oyeyi olọhi lọnyẹ o. o lọnyẹ gagagaga. Ami abọhim, ọkọ oogba eko doodu nma eko num liya ligii jaa gba ọkwọọkwu nya a, ng yọi gbọkọ kum la oyeyi olọhi. Oyeyi olọhi wẹ ọwẹ ẹpa. Ee a i ma ọọ ọwẹ ku ije oolẹ. Ọha a ke i ma ọọ ọwẹ ku ohilipu mla ọda ooya. Ọdanka e ka ka ọchẹ la oyeyi olọhi bi yoo, ọda no ge ya a, ọdanka u um, ọ um, nmifi num nmajẹ yọi wa a, ng yọ ichẹ nya, uwi-oowi, ng wẹ anun, ng tine uwi-oowin. Ng tine ẹkẹngbẹ ookan. Ng tine oo, ng tine oo, ng tine ooya ọda bọbi doodu nẹ o i chẹ lẹ achẹ i miya abọ kwu, ọ, kwum ka ọyipẹ a i yọi la oyeyi olọhi noo a n ma, o hum ọtun. Ọma ya ẹẹ num i ga ichọọchi a. Ọdanka a ge la oyeyi olọhi, ẹgẹẹ nẹ achẹ ọlẹ alọ ka lẹ a, anyakwọchẹ ke dum lẹ num ke je lẹ a, ọdanka ọchẹ doodu i la oyeyi olọhi o gee la oyeyi olikpo. Anu ge je oyeyi olikpo lẹ ọchẹ a.

Eko doodu nẹ eyi yọi nya a, ng yọi cheyitikwu yọi ya ode ee aman ka ọda ọmpa. Ng chẹ lẹ abọ kum koo ta anchan, oya kum lẹ oyeyi olọhi la. Ko koo kwẹji ami ofoofum n, koo yẹ jaa ga ayim mẹmla ayaayim. Ka e ke ma oyeyi olọhi. Kee la oyeyi olọhi duu. Ohigbun ka oyeyi olọhio lọhi. Ọchẹ doodu noo i la oyeyi olọhi, o kaa i la oyeyi olikpo. Ọchẹ doodu noo i la oyeyi olọhi, o ge hẹ achẹ ọtu. Ọchẹ doodu noo i la oyeyi olọhi, ọda doodu no lẹ abọ kwu ọọ a, o i ya lọọlọhi, ẹgẹẹ nẹ ubayibu ka lẹ a. Ọda doodu nẹ ọchẹ ọma lẹ abọ kwu ọọ a, o ge ya tọọtẹ. Ọma ya nẹ eko doodu num i la oyeyi olọhi a. Ng ta achẹ abọ. Ọda doodu noo wẹ ọda obọbi, ng tine oolẹ ikpo, ng lẹ abọ kwu ọọ dẹẹn. Ọda doodu no wẹ ẹkum n ng ge jen. Ng wi uwin, ng ke i cha achẹ ẹchan, ng ke i nunun. Ọda doodu no i chẹ lẹ achẹ lẹ okonu kwum iye n aman ka ọda obọbi doodun. Oya kum la oyeyi olọhi a. O ya ku ije koo ga. Ku ọwọicho koo lẹ um gwu ku ije koo ga. Ọma wẹ oyeyi olọhi kum a.